﻿Ezebipiira tibakazimanyire, kare bo nibazimanya baitu tizikahikireyo, titukazifunire, baitu abaana ba’akozesaaga ebipiira, nibakisala kurungi hagati, then ori nakye nakyemerramu hagati nibamusindika, rundi nasobola kukiikarramu nibamusindika, nibamusindika hakasozi